कुकरकी यत्ति व्यायाम अद्दो पड्डो छ भन्ने काँही लेख्या आच्छि । कुकुर हिट्ट भन्ना दगुड्ड निको मान्नो छ । अब कुकुर हिट्टो पण्यो भन्या एकै दिन दश गाउँ डुल्ल पन सकन्छ । कोही मान्छे छटिछटि हिट्ट लाग्या छ भने का झाने होइ कुकुरा जसरी भन्ना छन् । तबैले कुकुरकी यत्ति व्यायाम चाहिनो छ भनि ठ्याक्कै भन्न सकिनो नाइ ।